नदी, नदी के बारा में तो भोत सारी वात न <hesitation> रहे हैं। नदी के बारा में क्या बताऊं। हमारा भारत में इतनी सारी नदीन हैं। जी को नाम हो तो बताऊं। नरबदा, गंगा, यमुना, गोडावरी, सरस्वती, अलखननदा, कावेरी। बहुत सारी नदीन हैं। इतनी सारी नदीन हैं। जी की गिंटी नहीं, चोटी-चोटी नदीन हैं। नाम हमका मालम नहीं है। बड़ी-बड़ी नदीन हैं। नाम मालम हैं। बड़ी-बड़ी नदीन हैं। इमें हम दर्शन करने जावाँ। नदीन में हम नहावाँ भी। हम पूज़ा पाड़ भी कराँ। सारी नदीन हैं। वो पूर्व से पस्चीम की ओर बहुत हैं। हमारा भारत में, निमाड में, भारत में जो नर्मदा नदी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत है। नर्मदा नदी को काई है, वो उल्टी दिशा में बहुत है। नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहुत है। नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहुत है। नर्मदा नदी को तो एक अलगी जो है। इको अलग ही यश छे।